यदि मै अचानक लटरी जितमु तौ मैँ पहिला प्रतिक्रिया बहुत खुशी हुइतु तौजाके कुछ योजनाबद्ध कदम चल्तु। शान्त आउ संयमित रहतु, कानूनी सल्लाह लेहतु, अपना ऋण तिरतुँ, बचत खाता खोल्के बैंकमे जम्मा करतुँ, व्यवसाय सुरू करतुँ, दाइबाबाक सपना पूरा करतुँ, पाँचतले पक्की घर बनैतुँ, गाडी खरिदतुँ, विदेशमे यात्रा करतुँ, शिक्षा आउ स्वास्थ्य क्षेत्रमे लगानी करतुँ, गरीब आउ अपाङ्ग व्यक्ति भरिन सहयोग करतुँ, कुइ सामाजिक संगठन ओहके सहयोग करतुँ, सामान्य जीवनशैली बितैतुँ।